لو رجعت اسبوع للورا <hesitation> استغل الفرصة وأحاول أصلح اي غلط اي شي ندمت عليه اركز على قراراتي واخذها بحكمة واتأكد اني استغل وقتي صح ممكن ارتب اولوياتي بشكل افضل واحضر نفس الأحداث اللي عارف انها بتصير عشان اكون مستعدة واستفيد من كل لحظة.